Ikhiin xu̱kú tsí phú nagáñúú ma̱ndaꞌkho, khiin tsúꞌkho̱ ñajúún, e̱ste̱e̱, venado rá, nagáyuu, nagáyuu ma̱ndaꞌkho, e̱ndo̱ó gíñá jayá-juya̱ tsúꞌkho̱ xí ndíꞌñúu̱ má xa̱bo̱, nagáyuu̱ ma̱ndaꞌkho. E̱e̱, xúꞌkho̱ má ikhaa, jne̱e̱, xúꞌkho̱ má a̱bo̱ꞌ mangaa, xí a̱bo̱ꞌ ri̱ga̱a̱ jamba̱á, xa̱bo̱ jnúngoo, xnd- e̱ndo̱ó gíñá jayée̱, xru̱u̱n e̱ke̱e̱, xí rí ninújngoo̱ máꞌ. Mí xúꞌkho̱ má mangaa, e̱ste̱e̱, <hesitation> e̱ste̱e̱, conejo mangaa. Xí xa̱bo̱ ndeꞌyoo̱ rá, aa, xtuájen, e̱ste̱e̱, xí ndeꞌyoo̱ má xa̱bo̱, khaa tsí xtuájen khue̱ ꞌgíi, mbóó i̱mba̱, i̱mba̱, i̱mba̱ ki̱xi̱i̱, na̱ke̱e̱, nánguá ꞌgíi̱ nánguá ngrego̱o̱, pero édo̱ rí na- ríí tséꞌyoo̱ rá, naguwá xa̱bo̱ rá, rúꞌkho̱ juun rí najáñuu̱ inuu ꞌgíi̱ nakuiꞌtsii̱, kho̱ juun rí nixnáa̱ rí najáñuu̱, pero xí na̱nguá rá, nagáñúu̱ ma̱ndaꞌkho ikhii̱n. Xómá xu̱kú tsí tséꞌgu̱ún gáñúú rá, khaa tsúꞌkho̱ ñajuun tsí a̱ga, khaa tsúꞌkho̱ ñajuun tsí ga̱á, khaa tsúꞌkhue̱ ñajuun tsí xtíla̱ pues, tsíꞌgúu̱n gáñúu̱ jin rá. Janjánꞌ, tséꞌngo̱o̱ a̱ga ágáyuu nacha ja rí, nagáyuu̱ pero tsígáyuu̱ nacha̱.